أفضل الجلوس على الأريكة لأنها مريحة بالذات اذا كنت تطالع تلفزيون أو تقراء كتاب ولفترات طويلة بالمقارنة معى الجلوس على الأرض أو على الكرسي معى هالسالفة لازم تتحرك كل مابين فترة والثانية علشان تحرك الدورة الدموية وتكون بصحة وعافية أكثر.